Eh la q'omil taqee' ke kii' wii pan qa pan reh janaj temporada reh reh la haab' pues reh n'oo ila aj n'oo ila cha re'ee tz'iin wila chamk'iix re' zanahoria lechuga re' n'oo ilacha <hesitation> coliflor hee la repollo la remolacha wach wula kitemporada reh reh n'oo ilacha <noise> este ree' reh naloq'om y nasik'im taqee' pues nawe'eem ke je'tii rah ilcha porque re' je'tii la coliflor n'oo k'uhla rii ritemporada naq naq tah pues jot la tz'aaq la ejoota janaj temporada re' temporada re' lo ke es hee marzo abril oo ook'u re' n'oo k'uhla wach lo ke es enero y febrero oo ilacha k'eh re' naq maas re' juntz'ip ka tz'aaq eeh la repollo ja'ar porque re' taqee' nb'anara je' re'ee enchiladas reh nab'an reh semana santa reh noviembre n'oo ar ilacha re' jotla tz'aaq la repollo ru'uum la qa'sa je' mas ke todo reh naa lo mismo ru'uum la temporada reh fiambre naa nakorpii qa'sa taqee' entonces Jotla tz'aaq la kulix eeh nah k'amam cha pero reh nasik'im <hesitation> pues la qa'sa taqee' je' laa la chamk'iix wila ar janaj re'ee temporada reh nak'amam cha reh án q'ajas en caso wula taqee' jee je' la ooj la ooj wila ar ritemporada lo ke es mayo lo ke es octubre oo ilacha ooj eeh nasik'im kiwach reh cha nach'oqom nacha'jeem taqee' taq chee' porque naq nchila teew pues nq'ee'wa wach la ooj reh naa nak'olom taqee' reh naa nawe'eem pues chi kichaq'wa y nah k'ayam taqee' eeh wila ar paapa naq oo k'uhla paapa wula temporada naq rib'an demaciado hab' pues la paapa man n'ilata cha la ixiim pues n'oo tz'uh kacha la ixiim re' janaj re' qa'sa reh qa esencial qahoj reh qab'an qawa' nqab'an to'om qab'an taq pooch ren qaa nqakat qiib' mas ke todo lo ke es reh la ixiim pues wila ar ritemporada naq n'oo k'uhla wach onteera la jal re' ok'uhla ar la ixiim ee aj janaj temporada re'ka reh hab' wula ar